Torch wngkha kaisa pohor khlainai jontro tei abo battery ni phaan bai chwngo. Torch o andragundra lama o himna bagwui tonijago. Torch o kwbangma manwui tongo jemon battery bulb lens switch tei bini bokhok. Battery khe torch ni bulb no chwngrwna bagwui phaan rwio. Lens bai khe torch ni chwngmung no chikon kotor khai mano. Swicth bai khe torch ni pohor no mwswngwui tei bwtharwui mano. Torch ni bokhok no khe torch ni joto manwui rok dajago. Torchni bokhok no plastic tei tin bai swlamjago. Tabuk ni jugo mobile o bo torch ni pohor manthogo.